لو كان بإمكاني أكون طائر بختار أكون نسر, لأنه طائر قوي ويطير على إرتفاعات عالية جدا, وأنا أحب أستمتع بالمناظر من فوق و أشوف العالم من زاوية مختلفة, وكمان أقدر أتعلم عن الحياة في الطبيعة وكيف أعيش بحرية تامة, وهذا الشي أنا أحبه وايد.